Ny singa fototra amin'ny solosaina indray an, dia ny <hesitation> écran, ny <hesitation> clavier ilay fitaovana fanoratana iny an, dia ny <hesitation> totoziny <hesitation> ary indrindra indrindra ila vata beany iny izay mahasolosaina ny solosaina. Ao anatin'iny moa izany no misy ny <hesitation> tahirin-drakitra isan-karazany, izay ampiasainao sy karohanao avy eo.